Ny fampiasa robinet zao koa, igny zany ro fanaasalanao ny rano i abnao handefa rano, la igny anaovanao azy i anaoa hampijano rano la igny avao koa anaovanao azy fa la tsis an'igny la miparitaky ny rano.